Nini nakurra kijijii, kwatite da bahari, kandokando yamaji, kwahiyo kurakusina bashida ya maji, kwanza kusina vantu vionera, ko wadoma taha urimaaji kawaida, kusina kiirekera matatizo na muntu, nikaishi na vantu vyaboha kawaida, na aha nanilia irivii kwatite na samaki vyakweta hara. Kusina kiionera wivu tuku mboa jikapatikana mkaraa warimkaria navanduu vako, vazazi na marafiki.